Raha resaka loko mavo zany a de midika ohatry ny hoe fahazavana ny mavo a, mitovy amin'ny hoe masoandro zao mavo a, ny loko mavo ihany koa ohatran'ny hoe miloko teko tiako znay ny loko mavo e, ohatra hoe lokom-bolamena zany loko mavo zany, lokonà filaminana koa ny loko mavo ohatra, de mavomavo konko le misy hoe mavo adala hozy ny olona fa iny moa sangisangy ihany.